Sɚ nda ea tsil na sɚm tsɚɗakɚ mbudla na cha ngɚ miro owaɗa na cho ngɚ njo ɗa ka uya njo batlitɚ kusu ma nja ha’otɚ mbudla njo tɚftɚ nya huɗu nɚ kafin njo tɚra gwa takɚu kwa ta nji kanɗafa amma wi nada wi nɚ bɚgi shil nda sakan na njo ɗa miro owada kafin njo ɗati miro owada nga ada u mbudla tai ngɚ malakɚ ha’ati ya kɚr gwa ɗa miro owada wa aba akɚ ko shiriyo uhɚgha ko shirshir biya uhi a hɚi da kwa ko fiya jo haetliya uhe sakanda atɚ bɚra njo haedla amma sakan nja engin shitlɚ o vala nji ka njo haedla uhe ma nja haedla uhe ma ni maka shi shir biya uhe ngha ko haedlaya ko dȝal biya ko ndinnbiya chachang na kwa owada tsɚu ɚn njo nyiɗikwa ma nja nyiɗikwa owada hyo fiya ada kɚl maka ha’ati mbudl ya ko da miro ngɚ ko dȝukwa ȝɚbiya nyide owada ko haedle uhe wa sɚ ingɚgɚ nga shiri tɚ ka aba akɚu wi mda cho shiri aba akɚu daidai ma vi wura a tsuɚ ko hɚ bɚgi ɗang dangɚ ma cha wi na njo gwatakɚu ma, a njo gwaa nja tɚfty nya huɗu ni ka ga cha ɗa hymghɚ njo uya dunɚma a kɚ uȝhi ula maka ha. ati wi na hɚba ɗa nɚkɚ nda na nirou ma vi wun nja owada nyidiɗy iɗi ngɚ da uhe hadle hadle ngɚ da naka ko uya mbula ko libti ko nau ka libti mbula mba akɚ mapa ɚngɚ maa wa u mbudla maka tifti biti ko pigam kafin uhe nda mbwa maka jigiti biti ti hu. u biti u tsafa Ma biti tsafa man da mae o mɚra ko uya uhe hadle haedle ngɚ nda ad tal biyati ka ga ɗimbiya chachang bɚ tlitsɚ owoɗa ko fɚu o uhe nda ko watliya nɚ aku biti ndaa hifeu nda na cha ngɚ ko feu nda ɓwa mako watliya ti vir zangh ko feu a gwalɚ biti cho bwa cho bwa cho bwa, bwa uhe vi pichi o hɚti cha bigi ma bigi nda nda tɚ ka la a maka gwaɗrɚ atekɚra ɓwir kwa gi hɚ yaa bwir a chir ngɚ tɚ sakanda ɚnda uhe nda a bwa tɚ na cha ngɚ mɚno dȝugga wathliy nbula ja mɚno pɚu agu miro ndo ma mɚna peu gu miro tseu mɚno gyɚ nyi cha ɓɚla sɚkarɚ dsaɚ sɚku miro bwa niro nda o bwa ana ɓɚla kafin mɚno nda gwa antɚ mɚno larɚ dɚhɚ sɚ nga ma mala kɚu mɚra cho batlitɚ daidai adambula o nda kasa wa ya ada him nda o nda kasawa mɚno ȝɚndɚ ma kullum ngɚ mɚno mɚr sɚ nga mɚno zɚndɚ unda mbula ngɚ mɚno mɚr sɚ nga mɚno zɚndɚ unda mbula ngɚ ngɚ ya kwa ada cha biya a miro nɚnnɚ owoda nɚnnɚ ma a tsuɚ o ɗa dai dai ana whe nɚnnɚ ma a na lɚrale nɚ ya a vai ndo nda ɗa pam wa na cha ngɚ ma mɚ na nda pɚu ga dabtɚ ku tum zamgh mɚno larɚ aɗaticha ka sɚrsum ma mirou ɗa njo hɚya ɚngɚ nɗɚ tɚkɚya nja ndo wuya nɚ nyi amma wuya nɚ nyi njo gɚtsi nyi nɚ guilisha’a ɓɚginda a sɚ nɚnɚm innɚ da wa amma bɚgi nda a nda shi nda sɚ nɚnɚm nda njo pɚu kantu kwa o udɚ tsakti Mɚsɗakɚ kura cha na cha nge njo uya u nubudla njo tifti nya huɗu ga nja kɚ mɚr hɚra akwa takɚu mwo owada nga kwa shilna sɚ ɓatli o dȝa nde oal oalu mal kwa mɚno uya nda o gɚȝi kum ur dȝa uhɚ ngɚ kuma na cha ngɚ njo uya sɚ dubidubi na o gɚȝi kamur dȝa na cha gwaati hɚba ana dɚma nda mada o mbula ingɚ ana dɚma nda mada o mbula ingɚ ma. a kwa uya mɚn sɚna a ɓatliti dȝaminɚ ana dunama ka gamɚn kɚ mɚr tlɚr yo ma mɚna uya miro ngɚ u mbudla mɚno mai nɚ ada ɓathliti dȝa ndɚ tydɚp wa o bakiti nde kaka fɚu aka ga ka ki uya ka ki mɚu tlɚra bada ku ki ma’a mamɚna sanya ado batliti dȝkɚ tɚdɚp wa o batliti ngɚ kaka fɚu kuma o walya halyka kafin njo nda uya njo ta ɗɚfa na cha nga sɚrsum nda mana kɚu ka ndo ɗinga uya kad mbudla na cha ngɚ miro owada ngama manakɚ cha kakala a dabtɚ tɚ sɚ dangh dangh ada kumur dȝɚ o uya a hiɚrtɚ nyi a nda tɚ cha kuma ado katɚ nyi nda ka biya ka ko ki mɚr ula bada a ko kwa takɚu dȝakɚu ta nyi bada kuki ka dȝa kɚ kakaf ta nyi kuma kwa hɚtɚ cha bɚgi oalu nda a gɚȝɚya kumur dȝa vanya bɚgi ma’a miro owada ngɚ mɚna bathti a la’a tɚ mɚn ɚnda owada ana whe o gɚȝi nya huɗu ndɚ vanya begi kwa ɗa cha ma’a ka sɚrsuma nda ma ja batliti ku ki njo nau ɓupichi tɚkɚrɚ nga ma njo nau ɗati dɚgalu nda kala sɚ nda ndo satseu chiya yi hubu wa njo ɗa ti tɚm dɚgalu kala bɚgi nda ka ngati nda ka sɚm nya nda a sɚyati ko nau ɓɚla yi gɚtsɚ sɚku. Ɗaty ko sa ko sa gulishaia ma. a ada miro da ko ɗaty ko nda g la nji tɚkɚrɚ ya abera dɚhɚ nji ngatɚ huɓwa cho nyi gwa arɚ miro ndo chɚ gɚtsɚ ya dɚhɚ bɚgi nda ka sa miro wada kɚra o gɚȝziya ngɚ dɚhɚ kumur dȝakɚ wa miro owada manakɚ cha ka ga mɚna hɚtɚ mbudla ka ga cha ɗa ka sɚr u mbudda sakuna ka kwa takɚu ana bɚgir na nji na gya ku ki wi nɚnnɚ amma huba ma’a ndɚ hɚa aku kwasɚ ndɚfuɚ kɚ nda u mbudla manja ha. ati nja takɚu dɚfa babal saka nga na cha ngɚ kwa gɚziya nji ngama ndɚ zsoa ma. a gaada tɚ nda kwasɚ ndufa so ndufu kuma kafin mɚ no na ja ta ndufa ka kwa takɚu nga a shiri’ya tɚ nji mallakɚ cho uya sukwar nyi no cho fɚtɚ kɚr nɚ umbudla na cha cho ta upɚ ha. a ha. a nda, sukauar da sɚnda jo peu kwa wi ka wuni nga ka dla lag wi nda mɚ no ɗa ka shiriya sɚ ngɚ da ajiya dai dai maka ha’ati mbudla ada ko wi nɚ abera ya mɚ nɚ yo ta miɚ yo ta miɚ yo ta wa sukwar kumɚ da ba. a owada nyiɗi nyiɗi kɚmɚn da ba’a macha da owada nyiɗi nyiɗi ma a muɚ ȝhɚ kɚmɚn da ba. a ma cha a nɚ muzha ma. a wa kafi kɚmɚn da ba. a mada kum ma cha kum cha ma’a aba akɚu nɚ mɚno jɚgɚti ti hu. u kum o bwa dai dai u mbudla haati ka shiri gu a takɚu a tsuɚ sɚ hngɚ ndo ɗɚ bɚgi wa mai saka nda ka ndu ndo nghea ɓatliti sɚ da nda tsikɚbiya vi, ko batlitɚ nya gaba ko china sɚ kɚla chia huuti. Gɚntɚ tɚkɚu hu u ga ɗuhɚti tɚm ltaɓa ka ta maka duhɚti ɚngɚ ja ba a ka ta sukwar da baa maka ta nda sukwarɚ shiri ngɚ dɚgnɚ ka kwa takɚu maka tanɗa sukwarɚu nda sukwar kum nda sukwar chud chu nda nda sukwar mbwa mbwa bisa ga sɚ nda ka nau har mbudla ka ko hɚtɚ ka ga ja uya mbudla nda ka jo ɓupɚchi ti hɚba ho’ati kuma ada ndo wura ta lɚm nda tagu mbudla nda tagu muchi nda tagu aba a, wa gama ndo tagu tɚm kɚnda oalu kuma nda tagu mɚsdakɚu ya ndo tagu ɓaɓalu don ɚngɚ ja maja nau uya sukwar nda sukwar dȝak dȝak nda ja pɚti don n jo nau fɚti charu o mbaw njo pekɚr vɚla o mbaw njo shili fɚkɚr ɓɚlog njo fɚgɚr muzhe nda na cha ngɚ hɚba haah bɚgi nda maka kwasu ngha irin chul sukwa wi ngɚ ngɚ a tsuɚ ko ngatɚ bada huɓu wa o tɚngh ma’a wa ka chor inɚ mɚna gyari kusɚu sakan na na cha ngɚ a ɗa ka gɚȝiya nu ma nja mbwa kɚ ngh sukwar cherɚu vala ana ɓɚlagi na muȝhe nga nsa nja kwas tsi mbudba nja gwatakɚu tue hubu ndo bada wa tɚ ndu wa paa pɚchi njo sa biti tɚkɚrɚ ɚn ngɚ ngɚ tsuɚ ne hɚba nga pampam mada aka nau uya ka ɗaty miro owada wa kwa ha atɚ nji ana ta ndufeu u mbudla njo usliti ɓaɓalu ada wi dufuɚ ne njo ta sakannɚ wa njo bakitɚ kuleb kuleb a ndo gɚȝiya dȝa nda ndufuɚ hɚbasa ka nda maka kus nya mbudla ko ki ȝoa pa’a pechi ada ko gatɚ wi huɓu

Ngama ala, a tɚ ea sakɚda sakɚda nyi oala na cha guraatɚ daya ma gwatɚ njo zoa papa tuɚ gaɗaka ko go vingha ko gwa ta tsi sursuma ko suma ko tatsi uhe ngha ko ki ha agwa wi nda ka ada ko gwatɚ suku ka ɗɚl wa ngama go tatsi sinɚ ku vi ko ki ha’a gwa shingha sursum ma’a owada ko tatsi ku vi njo bwa guyi owada nɚ guilisha. a ndo ndɚa nda o gɚsiya dȝanda dɚhɚ sur sum nda ku vi ko tatsi ko ta sinɚ ku kɚrngha sur sakɚda cha oal oal anɚ kumur dȝa sɚ inda hɚba a ga’ada ngɚ nja ya hɚba njir sum sursum manakɚu nda ɗa aku bɚgi nga tɚra ya hɚ nga kɚl sakar nɚ nja gwa’a kwaba batli tɚ nji a tsuɚ njo nau sɚm sur sɚm wa wi nda ɗa aku bɚgi nga tɚra tɚra ya hɚ nga kɚl sakar nɚ nja gwa’a kwaba batlitɚ nji a tsuɚ njo nau sɚm sur sɚm wa wi nda ɗa wa ma karanta na a batlitɚ nji ana ɗali a tsuɚ nji ndo nau uya sɚr sum kɚnda ndo sɚma wi nda ɗa wa nacha na gwa ati ma’a sakana shilka gwatɚu dȝa nji pam pam u, hya nji tsuɚ ndo uya dɚhɚ sɚr sum ndo ɗo nda wa a ɚn nji ɗati kukufuɚ nji ɗati ma’a ana ɗali nji ɗati kɚla dunam a tsuɚ guilisha’a ndo nau mɚrtɚ tlɚr nda ndo ɗaka mɚr tɚ ɗa wa ngama tar sɚr suma nda o gɚsiya kumur dȝa aka ɚnga sɚrsum mbudla ngɚ ma’a manakɚu cha gagaɗa aka na cha ngɚ ma’a manakɚu cha gagaɗa aka na cha ngɚ ko uya dunama nda ko biya mai bupɚ chi sɚrsuma manakɚu cha anɚ kum ur dȝa ngama na cha ngo nɚ ngi yiyingku nɚ dȝa sɚrsuma manakɚu cha agama na cha gwa, ati da njo tai kɚl ka sɚr sum zangh wa ma nja uya kakafɚu nyi wi ngɚ ya nɚmɚn tɚkɚra miro owada u mbudla nga ma puchi nda ɗa njo nau uya ɓaɓɚl nyi njo fɚukɚu nyi dai dai ma akɚu tsuɚ njo nau ɓɚla uya ana.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 Oɚlɚ ada nda na sɚrsuma o ki nyi ada cha na jigadima wa amma dɚhɚ ado nda nda a sɚrsuma da o ki nyi wa jigadima cho amma yo ɗa na nji ino cha ya na amma ya ɗa na nji ino cha ya no ngama hyra amma dɚhɚ sɚ ingɚ ngɚ mo cho uyo tɚ mɚn ga tsɚmti ku ki sɚrsuma manakɚu cha nakɚu amma ma a nya huɗa kɚu pipi nyi kala bɚgi nda ka ha’atɚ ko gwa tatsi sɚrsuma vi ko mɚrtɚ nyi nɚ gullisha’a sidakɚ mbudla njo mɚrti upuchi njo mɚrti abaakɚu njo mɚrti ɚngɚ ea ha’aty ku sɚrsuma kɚr ko la. a na cha nɚ a hanɗi ndu ndɚ nau shiltɚ bɚgi nɚnna usaku tɚ mɚn hyel gagaɗa gama uli wi na ea hɚba cha fiya ea lakur uya nɚnna sɚrsuma ana duma man ko nau go uya ada na cha ɗi ngɚ ko ki ɗal wa amma tɚ yiyingkur kɚr ngha ko nau ko go hɚti ko nau uya sɚ wi ingɚ nga ni ya aɗati ko sɚr arziki ɚnya anɚ hɚba yiningkar uya sɚrsuma nga hyrɚ yiyingkur hyre sɚrsuma shilkɚu cha anɚmɚn ɚngɚ ja ga hyellu cha vala mɚn o nɚnnɚ ea shilnɚ na hɚba nda chi gaba na mɚr tlɚri nda zoa ga nda uya sɚrsuma nda kala bɚgi nja ha’ati ka ta njo uya njo mɚrti tlɚr ni aku kala bɚgi manakɚu cha uya sɚrsuma o ki